جی اساں پہاڑی آں تہ پہاڑی لوکاں کی تہ چھٹیاں نا تساں اساں کولوں پچھیا تہ عید میلادانبی نی چھٹی ہونی تہ اسی عید ملاد انبی نبی ص نی اساں چھٹی منانے آں تہعید میلادالنبی منانے آں تہ فر تریئ مارچ ہونی اے تہ یومِ پاکستان جسلے آزاد ہویا اُس نے حوالے نال اساں چھٹی منانے آں, ۱۴ اگست نی وی اسی طرح چھٹی بنانے آں, ۱۴ اگست نی وی اسے طرح اساں پاکستان آزاد ہونے نی خوشی بنانے آں, باقی اے کہ جمعہ نی جیڑی چھٹی ہونی اے او اساں جمعہ نی نماز پڑھنے آں, فر اُس توں بعد عید ہونی تہ عید اپر وی اساں چھوٹی عید ہونی تہ اساں کی ۳ چھٹیاں ہونیاں اساں ۳ مثلاً عید نیاں چھٹیاں بنانے آں اپنے جیڑے رشتے دار ہونے جیڑے اساں نے نزدیکی جس طرح پہن پرا ہو گئے یا کوئی اور بندے ہوئی گئے دوست ساڑے اساں اناں نے گھار جانے آں کوئی کھانے شانے کھانے آں فر او ساڈے گھار اشنے تہ اس طرح اساں مِلی جُلی تہ عید بنانے آں, فر اِسے طرح بڑی عید ہونی تہ بڑی عید اُپر وی اساں قربانی دینے آں, قربانی نے فر جانوار ہونے او پہلے جائی تہ اساں عید تو پہلے اساں خریدنے آں فر جسلے چھٹیاں ہونیاں ساڑے اپنے کشمیر وِچ وی تہ سارے ملک پاکستان وِچ وی تہ اِسے طرح اساں وی عید بنانے آں تہ نال قربانی وی کرنے آں۔